Oime ñaoi ivituai amandau jaeramiñovi ivi otini, jae jokua ipuereta guirokomegua yandegui ivi iporeta, jaeramiñovi ñanoi volcan, jareko hielo ani ita ojururu ivitiguiva